د سپي په هکله د اکثره خلکو نظرونه دا دي څې دوی په طبعي شکل باندې دوستانه دي مګر چلند او نسل يې فرق کوي نظر نوع د سپيانو ته. بل غلط فهم دا دی چې يوازې دوی کله چې غاپي؛ نو دوی هغه خپل ضرورت څرګنديي په داسې حال کې چې دا هم کېدای شي غلط وي او دوی د روغتیا له پاره منظم فعالیت ته ضرورت لري.